<hesitation> Fomba anasako azy zany mba mahamora azy aloko agnaty rano aloha i, de <hesitation> zay am'zay vao kikisako amy paille de fer bakeo de <hesitation> zay am'zay vao sasaiko amin'ny éponge amy klin, amin'igny izy zany moramora afaky fa laha tsy alonao rano i tsy afaky.